Ny ten̈a teatiako zen̈y misakafo amin’ny hôtel efa mahazatra an-ten̈a. Fotony ndray rô olo àby io, efa mahay an̈ao: raha tsy tian̈ao ndraiky raha tian̈ao, plasy tian̈ao ndraiky tsy tian̈ao a- raha jiàby zen̈y efa hain-drô. De efa <hesitation> zatra kà an-ten̈a miditry ao fa miditry amin’ny hôtely vaovao an-ten̈a karà mbala man̈avao àby oe.